Yeah my favorite food la I really like in ley morning la oat because a it’s really easy to prepare you make your hot water you just dump it into it stir it and you can eat and go do your normal activity.